сәлем менің есімім талшын
ал менің есімім әйгерім
танысқаныма қуаныштымын мен де
ммм ал әйгеріммен не туралы сөйлессем болады екен
сіздің өміріңізде де осындай оқиғалар көп болған шығар
күнделікті өмірде біз жаңа адамдарды көп кездестіріп жатамыз
немесе ескі достарымызды ескі таныстарымызды да көріп жатуымыз мүмкін
алайда біраз уақыт қал жағдай сұрасқаннан кейін қандай тақырыпта сөйлесеріңді білмей қаласың
яғни сол бір ыңғайсыз сәттер
тыныштық және ешкім әңгімені бастамайды бірақ әңгімені бастау керек екенін сезесің сөйлеу керек екенін білесің
бірақ та белгілі бір нүктені қалай бастау керек екенін білмейтін ұзақ тыныштық нүктелері
осындай сәттерде не істесем болады екен деген сізде сұрақ болған шығар
менде де көп болды
және бүгін біз солар туралы сөйлесейік
және өзіміз біраз кеңестер ойлап тауып сол бір ыңғайсыз сәттерді азайтып сол адам туралы көбірек біліп адамдарға қуаныш сыйлайтын және жақсырақ танысатын
бәлкім мүмкін басқа бір келесі жағдайларда жақсы бір табысты серіктестікке алып келетіндей әңгімелерді қалай құру керектігі туралы сөйлесетін боламыз
сіздермен тамаша жыл подкасты және менің есімім талшын
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
ең алдымен нөмір бірінші зат ол ашық сұрақтар қою
көп байқаған боларсыз егер де сіз бір жаңа адаммен тұрсаңыз және немесе ескі танысыңызбен онда сіз егер де ой бүгін қандай жақсы күн иә жақсы күн
ой қандай жақсы қойылым болды иә шынымен де жақсы қойылым болды
ой мынау қандай әдемі иә шынымен де әдемі
яғни бұл сұрақтардан тек қана иә немесе жоқ деген жауап қана күтіледі және де жауап беруші адам иә немесе жоқ деп келісетіндігін білдіреді
сондықтан бізге бұндай сұрақтар жарамайды
өйткені одан кейінгі жауап тек қана бір ғана секунд болады және бір секундтан кейін қайтадан ұзақ тыныштық орнайды
ал бізге ұзақ тыныштықты жою керек және көбірек ол адамды сөйлету керек және білу керек
сондықтан біз бұл жағдайда осы мәселені шешудің жолын ойластырайық
яғни бұлай иә жоқ дейтін сұрақ қоюға болмайды
енді оны ашық сұраққа қалай айналдырамыз
мәселен сізге жаңағы болған қойылым өте ұнады
қойылым қандай тамаша болды иә
сізге соның ішінде несі ұнады
яғни бұл кезде ол иә қойылым ұнады және маған мынау ұнады деп айтуы
немесе ұнамаса онда маған қойылым ұнамады және мына бір пункттары ұнамады деген сияқты өзінің жауабын береді
немесе келесі бір ретте і егер де комплимент айтсаңыз да ммм і сіздің көйлегіңіз сондай әдемі екен мхм рахмет
осымен әңгіме бітіп қалуы мүмкін
алайда сіздің көйлегіңіз сондай әдемі бұны қай жерден алдыңыз десеңіз бәлкім сіз ол адамды одан әрі қарай сізге тартасыз және оның ашылуына көмектесесіз
ііі немесе егер де сіз белгілі бір жерде тамақ ішіп жатқан болсаңыз онда айтуыңыз мүмкін о бүгін бұл жерде тамақты өте көп жақсы дайындапты
сізге ұнағаны қайсысы сізге не ұнайды
сол арқылы біз одан қандай тамақты жақсы көретінін және де қандай көңіл күйде тұрғандығын көре аламыз
ашық сұрақтарды қойған кезде сол жерде болып жатқан оқиғалармен байланыстырып қойсақ болады
сол арқылы біз сол жердегі сол болып жатқан оқиғаларды және сол адамды байланыстыра отырып ортақ заттарды табамыз
екінші кэрол флеймингтің эйари дейтін методикасы бар екен
ол дегеніміз энк ривел және инкаредж
ең алдымен біз якорьді лақтырамыз
яғни сізді және де сөйлесіп отырған адамды не байланыстыратындығын анықтаймыз
ол үшін әрине кез келген бір оңай тақырыптан бастасақ болады
ауа райы қандай немесе сол жердегі жағдай не болып жатыр сізге ұнайтын зат немесе ұнамайтын зат кез келген бір оқиғадан бастаймыз
екінші ревил яғни біз сол адам алдында сәл пәл ашыламыз
өзіңіздің жеке бір оқиғаңызды айтып берсеңіз болады
сол күні болған бір оқиға немесе сол қазіргі болып жатқан шарамен байланысты сіздің оқиғаңыз
әйтеуір кез келген сіздің жеке өзіңізді анықтайтын белгілі бір оқиғамен бөлісіңіз
немесе сол шараға келе жатқан жолда болып жатқан оқиғалар немесе бүгін сізбен болған оқиға кез келген нәрсе
біз сол арқылы өзіміздің сәл пәл ғана жеке құпиямызды сол адамға сеніп тапсыруымыз арқылы екеуміздің арамызда байланыс орнайды
үшінші жаңағы бөлімі ол инкаредж деп аталынады
яғни біз өзіміз туралы ақпаратты бергеннен кейін енді сол адам туралы ақпаратты алуға тырысамыз
ол адамға жаңағы бірінші методта айтқанымыздай ашық сұрақтар қою арқылы ол адамды сөйлеуге шақырамыз
келесі сөйлесетін тақырыптарды алдын ала дайындап алу
ол үшін біз форд методикасын қолдансақ болады
бұл жердегі ф ол фэмили отбасы о оккупейшн мамандық ар рест демалыс ди дрим немесе арман деп аударсақ болады
яғни отбасы мамандық демалыс және де армандарымыз сөйлесек біз қысқаша әңгімелесудің жолдарын таба аламыз
осы төрт тақырып бойынша өзіңіз кез келген адамға қоюға болады ау дейтін екі үш сұрақтан дайындап алыңыз
көп мамандар егер де қысқа ғана әңгіме айтқыңыз келсе өзіңіз танымайтын адамдармен әңгіме бастағыңыз келсе әдетте саясат дін немесе өткен шақтағы қайта келу сияқты тақырыптарды қозғамауды ұсынады
көбінесе нейтралды ортақ тақырыптары сөйлесу арқылы біз әңгімелесушімен көбірек байланыс орната аламыз
сондықтан осы тақырыптар бойынша сұрақтар құрастырып көрейік және сол сұрақтарды келесі бір тыныштық сәттерінде қойып көруге тырысайық
келесі біз есте болатын нәрселер ол әрине қолыңызды жауып алып тұру емес көбінесе ашық болу
біз қолымызды дұрыс ұстау арқылы ашық екендігімізді және де әңгімеге дайын екендігімізді көрсетеміз
сонымен қатар сөйлесуші адамға әрине жақсы сөздер айту реті келсе комплименттерін жеткізу
ііі және де оқиғаға әрі қарай әңгімеге өзіміздің қызығушылығымыздың жоғары екендігін көрсету арқылы энергетикалық тамаша әңгімені әрі қарай жалғастыру
әрине бұл тақырыпты біздің әрқайсымызға үйренетініміз және де әрі қарай дағдымызды жалғастырып дамытуымыз керек
өйткені бұл өте қажетті қазіргі кезеңдегі қоғамдағы қасиеттердің бірі
және де егер біз үндемей қалсақ онда әлеміміздегі ғаламшарымыздағы бір адаммен танысу мүмкіндігінен айырыламыз
және де сол арқылы жанымыздағы адамдарды танымай түсеміз
ал егер де әңгімеге тартсақ олар туралы көбірек білсек онда біздің әлем туралы түсінігіміз де кеңейе бастайды
өзіміздің дамуымызға да әсер етеді және де болашақтағы біздің тамаша жобаларымызға серіктестіктерімізге де алып келуі мүмкін
сондықтан бұл қасиетті жай ғана керек емес бір қасиет деп емес қазіргі кезеңдегі тірі қалудың бір методикасы ретінде қарастырсақ та болады
ііі бұл ақпарат интернеттегі түрлі желілердегі і ойларды тоғыстырып әсіресе девелоп сайтынан алынды
тыңдағандарыңызға көп көп рахмет келесі кездескенше
және көбірек адамдар туралы танып өзімізді және өзгелерді көбірек танып дами түсейік кездескенше тағы да

тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да оу

аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа